Moshinaning asosiy tarkibiy qismlariga motor, tashqi quzuv va salon kiradi. O’z navbatida bu qismlar ham bir nechta detallardan tashkil topgan holda bir butun mashinani tashkil qiladi.